Thi cha cha 'ue sen chujni chasen nth'ila thi thulo tajun ngo ya ta'ie nguye xia yen nguye the thu chee na sen ta thi siin thi chigaa thi s'en thulo thi tenga ni ntha, yaa cha cha'uen sen chujni ni chaseen ni nth'ii tsje chujnii cha tjse chjan sen ndasua taresua sen nchrichan sen yaa setun la yaa thi cha cha'oe sen th'i cha sen cha thi nda thji'i thi thi nchexroa ni thi ntha ts'on ala yaa nda thjii thi ngee thi thulo rathengijan thi thjigu nga nthajan thi thi thji thi thulo tomangincho sen thi thingaxro cha suji dayee tji ndats'on jee ni nth'ii la chrjaguaia ni ngee ng'ee thi thi thia <noise> thi thon na yaa thingo jii chaasen ninth'ila jma thia thi thulo thi yatsinga ngunche nchatsinga ngo nchetsinga ngu ngo cha tai th'exin thji thi chigaa tenga ni nthala yaa thi x'en ya nchi yathon sen chujnii ni thii chasen.